Unam emi ekpinde akan emi ami ndade anyin mmi nkud k’uwem mmi edi enin unam emi ekuudde enin. Ndin nkodud enin oro k’Isua tọsin Iba ma Ita ebebe nnyin Ikade mkpo ufọk ñwed ke ñkañ enyoñ enyoñ Cross River state k’itie ekudde Boki ñkañ ubọk nnasia. Enyene akamba Ikod kied odude do, owu Ikpihe etu, owu, <hesitation> etemke Inwoñ, owu Itipke Ikañ, Ikọd oro okpon nte otoño mi ke nkañ ah Boki ke Cross River state emen ekesim ene Cameroon okpon Ikọd eti eti so anan mme Ikpo umen emi edọñọ do, mmo mbakara nko esikiene edi edikusaña ekud mme ati unam emi <hesitation> nte Abasi edidde mmo, owu Imwmkemum mmo isin k’ufọk sonkokud eniñ do ke Boki nkañ Cross River state ke nkud enin, enin oro ama okpon eti eti okpon nte ke mkpo emi edide owu asasaña k’iduk nsie ebe e, asasaña k’iduk nsie ebe. Do ke nkokud enin.